<hesitation> laube hanoboi na pidipidim dainai, dinai beh asina- <hesitation> laga- namahutam. Hanoboi lagu pidipidi dinana dainai, hanoboi asina mahuta. Hanoboi ibona aloam, mahuta taimina beh dabai. Bema adorai, pidipidina, hanoboi, alou amaim, hanoboi t- sisina ahekure amahutam. Bema hanob- hanua- hua- hua pidipidina neganai, leiti aheaum, dabai alou amaim. Daba iboudiai, aibe alaga anim. Bema aina, tauanimai emasem, alaga anim. Bema, hadorai apidipidim bona daba <hesitation> rerem, na daba ibounai da aida amahutam. Gauta asi akaraiam, alaga anim, o ah restim. Pidipidi, haidia beh dinai haidia beh hanoboi. Laube hanoboi gauna dainai, dinai beh lagu mahuta taemina. Dabai, pidipidi alou amaim, daba, amaketi orem, amahuta sisinam, hadorai anogam, hadorai ma asetapim, ahegaegaem, ma hanoboi plendia ma akaram. Hanoboi, hegaegaedia akaram, ma alou alaom. Bema adorai eauna adorai eauna akaram. Bema, hanoboi kana eauna hanoboi kana eauna. Amai, oi- eau iboudiai na, hua dodinai. Hua bema hua matamata, adorai eauna akaram. Bema hua elaom hua badana, hua badana heauna akaram. Bema hua leitina, hua leitina, pauna kara. Huna, pidipidi lalonai na, hua tata mai gwarumedia. Dibura mai gwarumena, gwarumena idauidau, dibura dan, mai gwarumena. Hua lalonai gwarumena ma idau, dibura dan mai gwarumena. Una haoda lalonai dan, pidipidi, style'dia idauidau. Aina hanoboi aloam, dabai beh amai mahuta taemina. Daba, haoa lakia ta rua ah laga anim, anogam, ma, alao loum. Asiai maurina, ah karaia lou karaia loum. Emai, dina aidia beh alaom ah pidipidim, bema hua dodinai, o, davara dodinai. Bema lai, dikadika neganai, asi aheaum. Unada, N- hanoboi amahutam. Bema asia, hegaegae, basia heaum, hanoboi alega anim. Bema baia eau, neganaida, hanoi baia pidipidim dabai baia lagahani. Bema baia heau lou heau loum, hanoboi, baia pidipidim. Dabai beh, amai laga hani taimina.